Ñadi kuxa kudono kué hora, yona xakuduña oni ona hora, kuñaniku kuxa kanó ona iin tutu, nuxa kutona xhin familiana ha ten ndatona okadana inka tión ihó nguena ko ihó hora xa'a, ihó ihó kinguixa kom ni hora o'on ni hora xhidina techona xa kudona kuni una uxi hora kuediku xhino xakadana tión xakadana texuku xakidanan té kingui unó.